نكون عالقه في جزيره وحدي و انا ماسكه عقلي خير برشه من نكون مع عدويا الدود على خاطر كيف نكون في جزيره معلقه وحدي <hesitation> مثماش حاجه باه تخوفني معناه الحاجات لي يمكن باش تصير نتقلق انو باش نضيع و لا اما كي يكون معايا عدويا اللدود تخاف يلا يقتلك يلا يعملك حاجه دونك <hesitation> وحدي وحدي